अन्ग थबै नै अरे खर्ने नेगेजेर अन्ग थबै नै कु सप्सिन् मन्गन् मन्यो लेब अन्ग् हा बन्ग्द्र। मब बन्ग्द्रै स्तेमिन गरिये हिन्जौ सर्ज नै थै। अन्ग खर्ने को बरह नै नुअ। अन्ग थबै नै कु बन्सिन् त्रिपर् खरम। खर् नै जयेब अन्ग सोसेदो खर्ने हगन्। न थै थबै नै जयेब अन्ग तीन किलोमेत्रे एब पाँच किलोमेत्रे कु जिलि। अन्ग अलमेल सेलसेइ थबै लन हगन्। अन्ग नि अबिलित्य् को नैन नै अन्ग थबै नै को है तीन किलोमेत्रे मन्हन् ब अन्ग खर्र ब सोतिस् दिस्तन्चे हओ न मिन्ग् नने अन्ग जिरै नन्गो जगन्। अर मिनि फ्लिके लौसिन् अन्ग जयेब खर् नै एब दव्कै नै को है हन इउन्ग। म्कैने अन्ग खर् नै को तीन किलोमेत्रे इउन्ग अर थबै नै को से तीन किलोमेत्रे जगन्।